Bueno, este ja katonuun chií buuno kuu sta’layo nu noyiñ luli juu kadiíííra, suu sa’ora saa, suu, suu ka suaaro jenorara yuu kuu, buuno staayo nuu naa saa jiniíí kuu este koo iííí jenoríí faa sooñ kuutoií faa chiíí jenoríí.